Hewan yang menjijikan kecoa tu hidupnya dijamban, jadi jijik banget, gelik banget, apalagi kalau di sumur. Ada kecoa, ada yang paling nggak kecewa, paling ini kite geprak mulu, kite matiin mulu kalau nggak kecoa, kecegelik banget kalau nggak kecoa gtu. Gimane kite kecoa, jadi kayak gimane, takut juga, gelik juga, gimane, apalagi kecoa tu suka nempok-nempok, terbang. Kalau di makanan, kite selalu ngelihat gtu. Kalau di makanan, makanan kite ada kecoa yang kite buang, kite takut, kite gelik. Kecewa masalah hidupnya suka di jamban, di kamar mandi, di dapur, di mana aja. Pernah tidur lagi, tidur enak-enak tuh. Kayak ada yang nempok gtu kecoa, kite pegang-pegang, pegang-pegang. Namanya lagi tidur, nggak sadar kan, kite pas pegang, ini nggak berasa tuh pegang. Pagi-pagi kite lihat keceka-kekeke, buru-buru, lemparin, buru-buru. <laughs>